الأجازة المفضلة وياي هي أجازة الصيف أستمتع فيها مع رفقاتي نخرج نسولف. أقعد ويا عيلتي نخرج مع الربع. نستمتع باللحظات. بتصير تكون هادي الأجازة أفضل أجازة بالنسبة لي. بيصير تكون أكتر أجازة ووايد ممتعة ووايد مسلية.